<hesitation> یو سپی سره ورځ شاوخوا دیرشو دقیقو نه تر دوه ساعتو پورې تمرین ته ضرورت لري. د دوی نسل، عمر او روغتیا پوره اړه لري. فعال نسلونه لکه د پارډر کولیز ډیر قوي تمرین ته ضرورت لري او کوچني <hesitation> زاړه سپي بیا ارامه تګ باندې کیدی شي دوی راضي او ورته کفایت وکي.